Yo so más duna pinícula nueva para desfrutal d'estórias d'ogañu, enque las crássicas tieni valol coltural emportanti. Munchas vezis ena variança está'l gustu i no es mestel alegil si se pué vel pinículas delos dos astilus. Lo emportanti'l cini es andi lo vidi i la compaña cola que hui.